Men sho'r gazaklarni afzal ko'rgan bo'lardim. Chunki <hesitation> shirinlikni unchalik yoqtirmayman. <hesitation> Sho'r narsalar <hesitation> organizmimga xush yoqadi. Misol uchun, tuzlangan bodring, tuzlangan pamidor eng ajoyib ta'mga ega gazaklar hisoblanadi.